A culasiun mi d'solit pìo ël te cun dui biscutin o üna brioche o 'na merendina, a dipend da lon ch'ai aën ca e ël salà ël salà preferisu mangelu magari a metà a metà matinà, a metà matinà cuand travaiava fazìa culasiun, magari ün panin, ün panin cun ël salam o cun ël furmag, però preferisu pìé, mangé ël dus